<noise> Noy wade waliyal waɗirta biyoɗe muɗum. Waliwaliyal e tawa foli latiɗi foli ɓurɗi garɗo goɗɗo e nder foli ɗi ngi'ete. A tawan illa ɓokkordu muɗun ɗo e fa e yotto tigga biyoɗe. E wawi sartugo ɓiyoɗe muɗum sance lebi muɗum fa ɗe buraɗum ɗi bawu suddu goɗɗum lato bano hurare ni. ha ne annda mo annda fu yawugo bafe nen na finni non.